هو الموضوع صعب شويه أن أنت تبطل تعمل حاجه او تاكل أكل أنت بتحبه، بس هو مش مستحيل طالما الواحد بيحاول وهو عارف أن الحاجة دياتي فيها ضرر عليه بيوقفها ، و الله المستعان ، موضوع سهل بس محتاج أيه ؟ شوية أراده علشان يقدر يوصل للهدف الي هو عايزة هو مش هيوصل من أول لقطه بس هيوصل بعدين